अगर मैं सच बतौं तब मेते क्वे जानवर घिंण्यां नी लगद, जैसे मैं घिंण्ये जौं, यमण्यें मैते क्वो भी जानवर नि लगद किले कि द्योंखि यो सब कुछ जेन चि बणंयूं, ते ईश्वरन चि बणयूं, ते प्रभुन चि बणयूं, तेकि ही कृति छिन हम सब लोग। त किले के द्येखि घिण्यंण चि, किले के द्येखि गुस्सा कन? मैते यो बिल्कुल भी अच्छू निं लगद। त जानवर ज्वो ह्वोंदन, मैते सब अच्छा लगदन, सभूं का बच्चा भी अच्छा लगदन। सरा जानवर अच्छा ह्वोंदन, तूंमां सब भावना हमरी चार ह्वोंदि। त के दगड़ि किले घिण्यंण? मैं के दगड़ि निं घिण्यंदू।